Ŋsɩ gbalítɔɔ gbalítɔ, ŋsɩ sé gbalítɔ mɛɛ baá yála ka sísí domúŋɛ kpɩnaná bɔɔ kpátáa ka mɔsɩ ŋsɩ domóo kpɩnaná lɛŋɛlɛŋɛ ñbɔ, féñfélená, ŋsɩ adzólená níŋɛ, <hesitation> gbémá, baá yála ka sísí ŋsɩ gbalítɔ ŋsɩ sé? Wakatí aŋkɛɛ baá yála ka sísí bɩ na bʋʋ, bʋ gbalítɔ na bʋ wɛrɛkɩ ná? Ɩíɩŋ bíɩ ŋsɩ dɩ kpáta ka mɔsɩ ŋsɩ adzólená mɔ, adzólená ŋánáá yála ka yɛ ŋsɩ ina ŋaalɛ mɔɔ mɩnísíɩ ŋá bɛrɛsɩ ɛɛɛ bɔlɩtɔ, ŋná? Ŋá bɛrɛsɩ mɔɛtɔ. Ŋnáa? Bʋká ñŋsɩ dɩ mɔsɩ ŋsɩ áyɔyɔ mɔ, áyɔyɔ káná ñŋ gɛkɛ, álɩ kʋ kaa banɩ ñŋ tá yɛ kɛ bɔɔ káná wɛ kaá wɛrɛkííyá. Gbémá, gbémáá yála ka sɔkɔ ina ŋaalɛ, bíɩ ŋsɩ ŋñ mɩsí límɔ kalɔ, abáa na áyɔyɔ róó sɔkɔwá mɔɔ bíɩ ŋsɩ ŋñ mɩsí áyɔyɔ límɔ kalɔ kaá gbalí, kaá sɔkɔ iina ŋaalɛ. Ŋnáa? Tɛfɛ bɔɔ nɩŋɛɛ yáa ŋsɩ domóo kpínaná kala lɔ bʋyɛ féñfélená ñbɔ, ñ ba gɛ bʋná bá yɛ bí aráa yá, amá ñŋ sɩ bá sɔkɔ bʋ sɔkɔ ka gbalɩ ka yɛ ŋsɩ wákatɩsɛ sɩɩlɛ, sɩtooro, sɩnásá, ŋñ ná sɩ bʋ féñfélená ŋá ŋá táa yɛna ŋá simina gbɛtɛrɛ ñŋ ŋsɩbɔɔ bá lísíyá ŋɛ fʋwamɛ bɔɔ ɩíɩŋ bʋná, bʋ tána alaafɩya, bʋ tána wosóo adzɛñŋaŋkɔɔ fɛ sɔkɔrɛ ka gbalɩ bɔɔ. ɩíɩŋ féñfélená ŋáná bʋ wʋlítɔ níŋɛɛ dzɛ. Bɔɔ kɔɔ kpátas mɔsɩ féñfélená kala domúŋɛ dzaá níŋɛ, bʋ tána alaafɩya, bʋ tána wosóo adzɛñŋaŋkɔɔ fɛ sɔkɔrɛ ka gbalɩ bɔɔ. Mɩnɛɛ bʋná, ɩsɔɔ yɛ bʋná ka laá dzɛ. Ŋnáa?